أكثر يوم مثالي بالنسبة لي يبدأ بصباح هادي مع فنجان قهوة في -الط- الهواء الطلق، بعدين نبدأ يومي بممارسة الرياضة، المشي في الطبيعة، بعد الظهر نقضى وقت ممتع مع العائلة، والأصدقاء، نتشارك الضحك، والمحادثات، في المساء نحب نسترخي في البيت مع كتاب جيد.